سعودی عربس منٛز رنٛنُن چھُ تِہنٛدِ مقٲمی عرب ثقافت تہٕ اسلٲمی ثقافت سۭتۍ متٲثر۔ مثال پٲٹھۍ، تاریخہٕ چھِ رمضان پتہٕ روزٕ توڑنٕچ روایتس سۭتۍ وابستہٕ۔ زِیٛادٕ تر کھیٚنٕکۍ چیٖز، یِتھ کٔنۍ زَن کٔنٕک، کھجور، گٮ۪و، ماز، گاڈٕ تہٕ سبزی چھِ مقٲمی طور پٲٹھۍ حٲصِل کرنہٕ یِوان۔